अन्न अन्सार किसिमकिसिमगा धुला हुनाछन् । अब ताइमी गौ, जौ, कोदे, चामल, फापर, मकै, भट्टगा धुलो पाइनो छ । अब गौगो धुलो भन्या रोटा बनाउनाइ लागि काम लाग्दो छ । अब जौगो धुलो भन्या अब सातु भयो माणा बनाउनाइ लागि धुलो काम लाग्दो छ । अब चाम्लगो धुलो अब खस्रो रे मोटो भन्ने हुन्छ । माटो, खस्रो, पातलो । पातलो अब माणा बनाउनाइ लागि काम लाग्दो छ भने अब खस्रो नमाइ मोटोवालो सेल रोटी बनाउनाइ लागि काम लाग्दो छ काम लाग्दे हुन्छ । अब तैभन्नाबाहेक अब कोदेगो भयो अब मकैगो भयो वपछी अब औरु औरुगो धुलो भने अब रोटा हाल्लाइ लागि लै हुनाछन् । अब मकैगा रे कोदेगा रोटा खायो भनेलै हुनो छ । अब रोटा खान मन लागेइन भने तैगो धुलो <hesitation> पुवा बनाउनाइ लागि हलुवा बनाउनाइ लागि पनि काम लाग्दो छ । अब कइलकाइ अब नास्तामी माणा साणा बनाउनाइ लागि पनि कोदे रे मकैगो धुलो काम लाग्दो छ । तैभन्ना बाहेकका औरु भनेगा अब त्यइ अब सातु बनाउनु पण्यो भने तैगी धुलो बनाएर काम लाउन्या भ्या । नत्रभने अब चाइयाअन्सार आफ्नो आवश्यकता अनुसार जे कामगी लागि आवश्यक पड्डोछ तै कामगा लागि धुलोहरु हुन्छ र त्यैअन्सार प्रयोग अद्दाछन् ।